Ny sifaky zany e da anisan'ny zavaboary mahatalanjo gny olo amin'ny fahaiza mitsambiky io. Io sifaky io zany da afaky mitsambiky imbetsaky satria lava ny vatany mba hialany amin'ny loza na hanararaotany ny toera sarotry tsy ho tratry.